Namana akaiky? Misy ny namana akaiky fa vitsy ihany. Ny taonany mitovitovy ny salanisa eo amin'ny efaefapolo taona ka hatramin'ny dimy amby telopolo taona eo, eo no salanisa taona.